Eritsereto hoe <noise> nifanao fotoa handeha amy gny sinema niaraky amy gny namanao iha, kay tsy afaky tampoky. <noise> Ino gny hovolagninao?